Vitna chí njani ndaxi ini nda'a nunetna chinjada iin njaxhini en ndaxiyuu nduu nduchi iin tivi ndeyu nruchi chi ni nixchondau nruteini nda iin kixi ndate iin ndaketa xandaña ñuu oteni takanjinda tuchian makini iin nueteni nada nuu kixii najan nduté teni nanda'a nixhenda nuu ñutea njavekuixo njave kuixo njatexe níí nadañite xava'a ajan na'a chó xhee níí nenda iin ché níí anjundaxa nii chó kandaxikote chunjani chunjani chó mate yunjani ta'a xa'a xinda nii kenda inti njanteni na'a ndanguu aciti tinii na'a ndateni ndanga kute konde níí exkaxeo tikonde na'a nadanguu ndeyú indandua iin iin aciti chandax tudavax teyuu nduun nduchi xanduu kuani njan ndate xanda iin nrivi nuu itinjan chunde nixtenjan ninjan ndanuu ñiote níí ní ndangua nuu aciti ndeni nada inio koni intavida uu tiventini ka'a vanda'a xoxhe nuaten nix nixkenda nó notinjan xunduate nicho ndenio yuu njani kendana iin nde yuu nde níí axini ndavina'a.